ओक्तुबो मा जेति अए हुनु, तेति अए मन देतु अए हेजे, ओक्तुबो मा होत् पुज बन्ध दिये, पुज सबले जुअ, द्रुग पुज सबले जुअ। हे अए मन अत्परे, ओक्तुबो मा होत् अमि बेसि भ पुज, कुते मा तो पुज होइ थेके, पुज सबले जुअ, नसो दुकन रुमुअ, बेलुन्, बेलुन् बु देख। हेबुरे बेसिके ओक्तुबो मा होत् मन लोए हे। अरु ओक्तुबो मा होत् पुज बन्हि हो, थन्द अए हे, थन्द अहि बोले धरे, थन्द अरम्भ होइ। तो पुज तो, पुज तो, पुज सुअ पसत्, लहेके थन्द अहि बोले धरे। अरु ओक्तुबो मा होत् पए, स्तर्त् होइ हेबलि फुल्, फुलि, फुलि बोलोए। तो ओक्तुबो मा जेति अए, मन लोए अए, तेति अए हेबलि फुलर्, हेबलि फुलर् गुन्धो, मन लोए अए हे, अरु हेबलि फुलर्, फुल् तु अम मन लोए अए हे।